ذات ليلة، سمع موسيقار لحنًا غامضًا يأتي من الغابة فقرر ان يتبع هذا اللحن و هو خائفا فاخذ مسدسا و هو ذاهب في الغابة يلتفت يمينا و شمالا و يسارا <hesitation> اماما و وراءا الى ان اكتشف <hesitation> هناك <hesitation> عصفوران يعزفان لحنا موسيقبا جميلا <hesitation> فانتهر للغاية